איך האלט ס'נישט מעגליך צו טוישן <hesitation> ווייל דאס איז עפעס וואס איז באשערט פון גאט און ס'איז עפעס וואס איז באשערט. מ'קען בעטן און דאווענען אז ס'זאל זיך טוישן, דאס איז די וועג וויאזוי די קענסט עס טוישן, באט אליין צו טוישן האלט איך נישט אז מ'קען.